eme lelo laku hang <hesitation> kfc konem nggo tong hitu haer manuk biasa tapi leng mahal harga'n apa hitu. Donde lelo laku teman teman daku sot hang apa situ kole bo aku ngoeng tapi toe ma danga ngance weli'n laku ai toe ma danga teing seng mai one mai nggitu. Poli itu ga eme nggo laku tong donde kole laku lelo one salang ai do'r ce jogja apa situ, bo kut weli kole tong toe manga do kole ngoeng one mai apa ho pe, one mai mose ho. Toe hang weli apa hitu tong hitu tong ngain eme nggo seng kulia tong do ki'r. Donde nitu mai aku ga ai na one tabung seng daku tabung kut weli apa situ tapi toe hanang hitu kole ata ngoeng daku ngoeng sot bana kole gaku. Landing seng situ laku tong gah pande ket weli sebana sot nggo. Poli hitu gah biasa'n kole lelo donde lelo hang stik data sio. Nah hitu tong, lelo laku bo nakeng biasa tapi. Hitu ga karna masala one one restoran sio situ to, jadi'n gah leng mahal de harga'd apa situ. eme hang kuse sio eme hang kuse ga sebenar do'r ce jogja tapi hae eta bael kole harga'r de nakeng situ. poli kat le weli hang agu ruha hitu bo hang agu ruha dinde kole hang agu manuk sio eme do manga do teing seng mai one mai. Poli itu eme cama cama tong weli ute sio, ute ute kangkung ko ute apa sot iwo, hitu tong ga.